Hee, maalu ndu utoo mo, mo a frasa ma bâginan, waabo bojoo boji bég gí ngi maalu ma wi ma bigaadni. Bâbógi bmaalu mdaŋ ma hando, bsúmi mdaŋ ma be binyaa adama jalo. Msibili ma be binyaa goonee, mhabali ma, be binyaa bajúre, bolla binyaa, <hesitation> biyaa bdiindi bwoda habe bintuugbi. Bari wina maalu wo, usúmi undaŋ ma, wee gí maalu ma binyaa adamajalo. He, bee gí mmaalu bsúmi mdaŋ ma. Yaa be ndu uyaaŧi mo, suufin salu undaŋ wo, he gileer giwoda, haa ngi súm mo ndaani. Yaa ndu ubiiŧa bijaa ma tuugfi suufin salu udaŋ, fi ma binyaa bo fjeeb, yaa awaati we asalu undaŋ tída, a weewi tídi umbiiŧa fi. Uu ttin biiŧafi, wi ma wi tínga bijaa ma tuugtifi suufi salu undaŋ.